<hesitation> Taôn̈o aroay polo aroa polo sy aroa arivo. Tamin'io taôno io ndraiky izen̈y raha ten̈a ny azoko on̈o tsara za tamy zio izen̈y araiky nangala ba BEPC ia azoko on̈o tsara.